Muji janar osht muji ma i thatë edhe ma i ftoftë i vitit. Osht koha menihere mas Vitit t’Ri edhe krejt njerzt <hesitation> e fillojnë vitin pak ma mrapsht. Janari osht muji ma i gatë i vitit. 1 janar osht sa 6 muj, nuk kryhet kurrë. Krejt jon pak ma negativë edhe ky osht janari.